غسيل الهدوم باليدين بكون بي انك تجيب طشت أي ماعون واسع تكب فيو مويه و تدخل الهدوم الانت داير تغسله في المويه وكان الشغل بي صابون بودره بتكب منه حبه و تدعك الهدم بتاعتك و لوالشغل بصابون لوح تدعك بيه الهدوم برضو و بعد داك بتدعك الهدوم في بعضا كم مره بعداك بتغير المويه و بتديها دعكه تانى بالصابون وفي الاخر بتشطف الهدوم بي مويه نضيفه مرتين عشان تمرق منها الصابون بعداك بتعصر الهدوم كويس و تشرها في حبل عشان تنشف